Hee, ndu utoo mo, <noise> a bboorin flotte, <noise> he bima gin yaa beebi nfuunti ndaani. He inan biwom, wee gí mtíiti ŧiŋ ma, wii tta gí glíiga, bee bgí btíiti. <noise> Hee bloti ma binyaa glíiga, ngi mbatubúros, ngi júɓud, he ghab go, <noise> ge nfuuŋti ndaani bgúd binda ma, he gee gi gwom gi ma húrin yaa naŋgi ndaani.